No näütüses tahtnuq maitsaq määntsitki ma ei tiiäq vanaindia, vanahiina, vanarooma, vanakreeka süüke, midä ei mõistaq ettegi kujotaq, a miä tuul aol olliq määntsegi suurõq sääntseq esiqerälidseq söögiq.